יא, דער לעבן ווערט מער קאמפליצירט ווי עלטער מען ווערט, פשוט ווייל, ווי קלענער מען איז - אלץ ווייניגער אחריות דארף מען האבן, אלץ ווייניגער זאכן דארף מען טוהן, און ס'איז דא מער מענטשן וואס טוהען זאכן פאר דיר, און ווי עלטער מען ווערט - אלץ מער דארף מען טוהן- אנהייבן צו טוהן זאכן פאר זיך אליין, און נאכדעם דארף מען אויך טוהן, ווי עלטער- <hesitation> מער טוהן זאכן פאר אנדערע